Turuo ga agatung gare tago, na rung, tuga man narung meba, <hesitation> na karaip mila man ubipang na karaip <hesitation> turo la tugua magosavetang pagap ba mila kanim lakuan. Agatung la tugua magosartang pagap meba ma alivimtang teip un nunamiap lakuan. Papot ma tep titot lakuan la tetakan memaning pagap, karukan ma pagap ba maiammeba oisinmeng parak ba maiong. Kakep mapagap ba meba ma lukautmeng merie <hesitation> log maiam lakuan ga la ba namo masagaming uena pialap o sising, talekan memaning kakep. Meba magosarmeng urie pagap, ga uarung <hesitation> na urio urio tara la tugua <hesitation> magosartang mirio pagap ma karaip mila <hesitation> manaburuan narung gatugua be betbung na mirio kain navuk meba me alivimtang tuip lakuan ba o munamap maiong me ba maset ba. Titot ga tafameng teip me parap, karukan o kakep lakuan maion, tulekan mela lop maiam na pialap o usising mitara mamaranim bogobup ma lop titot ga mitara man ma gosarming tavugup mila talekan murum, taipmio ga ma paip meng mirie marap la talekan murum man magirarameng neip ma. Ga agatunkan maset la tugua magosar tang mirio pagap me ba alivim buong teip lakuan ga maset ties buong ga mirie ga maset magosarbuong <hesitation> marap ga alangip ba mila murum, meba mionang maset teip leba meptam ga mameluan mirio tavugup meba ina mumuru ba nunamap buong lakuan. Gere tiro ga agatun mirio pagap tugua ba magosar buong na karaip la manaburuan ga mak buong. Ma- magosarbuong mirio pagap.